Ina hoʻokipa wau i palani no hoʻokahi pule, o ka oiʻaiʻo ʻaʻole wau maopopo he aha e kau i loko o koʻu eke aka I na hele ana wau i palani paha e hele ana wau ma ka punaewele a ʻike ke ʻanila kela pule aʻu e hele ai paha e komo i na lole nani na lole mehana.